Mojsips majktasis ko yäjt ko majksykuy majktasis ko yäjt ko tuka majktasis ko majk majktasis ko yäjt ko tumä majktasis ko yäjt majktasis ko majk majktajskuy majktasis ko majk tuka majktasis ko majk metza majktasis ko majk tumä majktasis ko majk majktasis ko mak majkstujtay majktasis ko tukudujta majktasis ko kuya majktasis ko tujta majktasis ko mojs majktasis ko majksykuy majktasis ko kuya majktasis ko metza majktasis ko tuma majktasis tukis ko yäjt ko majksyku tukis ko yäjt ko tuka tukis ko ko yäjt ko metza tukis ko yäjt ko tumä tukis ko yäjt tukis ko majk majktajskuy tukis ko majk tukay tukis ko mak majkujstäjkay tukis ko majk tumä tukis ko majk tukis ko majkstujtay tukis ko tukutujta tukis ko kuyay tukis ko tujtay tukis ko mojs Tujkis tujkis ko majksykuy tujkis ko tukay tujkis ko metza tujkis ko tumä tujkis wäjstäjkis ko yäjt ko majksyku wäjstäjkis ko yäjt ko tumä wäjstäjkis ko yäjt ko metza wäjstäjkis ko yäjt ko tumä wäjstäjkis ko yäjt wäjstäjkis ko majk majktajskuy wastäj wäjstäjkis ko majk tuka wäjstäjkis ko majkujstäjka wäjstäjkis ko majk tumä wäjstäjkis ko majk wäjstäjkis ko majk wäjstäjkis ko majkustäjta wäjstäjkis ko tukutujta wäjstäjkis ko kuya' wäjstäjkis ko tujta wäjstäjkis ko mojsa wäjstäjkis ko majksyku wäjstäjkis ko kuya' wäjstäjkis ko tukay wäjstäjkis ko metza wäjstäjkis ko tumä wästäjkis i’ps ko yäjt ko maksyku i’ps ko yäjt ko tuka i’ps ko yäjt ko metza i’ps ko yäjt ko tumä i’ps ko yäjt i’ps ko majkmaktasku i’ps ko mak tuka i’ps ko majkustäjka i’ps ko majk tumä i’ps ko majk i’ps ko majktujta I’ps ko tukutujta i’ps ko kuya i’ps ko tujta i’ps ko mojsa i’ps ko maksyku i’ps ko tuka i’ps ko metza i’ps ko tumä i’ps yätkomaksyku’ yätkotuka’ yätkometza yätkotumä yäjta’ makmaktajsku’ maktuka’ majkustäjka maktumä majka’ majktujta’ tukutujta’ kuya’ tujta’ mojsa’ maksyku’ tuka’ metza tumä